Elimu ni ndo cha umuhimu saili kabisa huruka bila elimu kwete nishi, elimu kwanza niyo toshirwa halundili vatia ni mwanga wa akili na jua utu uende wapi wae ntuwekitacho